Ilay paosy kely amin'ny jeans iny, ny tena tanjona amin'izy iny de voalohany aloha haigon' ilay jeans iny. Fa natao itehirizana zavatra mandinika, zavatra kely, tsy tiana ho very, nefa ilaina ny mitondra anazy ohatra amin'izany hoe fanalahidy.